Ñ'asany ñy fanjakana aminy ñy fapandrosoa ara-toakarena: - Mamolavola ñy harena misy aminy ñy firenena misy azy. -Mampilitsy rafitsy ara-dalà: mampiasa ñy drala aminy ñy fotoa, aminy ñy f toera, aminy ñ'asa tokony hanava ñazy, mañamboatsy lapotale, mañamboatsy lakilasy ho any ñy.